أكيد بالطبع الفن يحسن من المجتمع، الفن بيظهر المواهب بيخل كل واحد بيعبر عن رأيه وعن مواهبه واحاسيسه بطريقته المختلفة ، ممكن نعبر عن مشاعري من خلال الرسم ممكن نعبر عن اللي نحس فيه ‹صوت نفس› من خلال قصيدة أو شعر أو كتاب مميز يقدر إن هو يساعد الناس غيري ويساعد في حل امور المچتمع.